بالنسبة لي شعور عدم حضور أحد حفل زفافي يكون أسوأ، لإن حفل الزفاف يعتبر فرصة للإحتفال بحياة جديدة ، وبداية جديدة مع الشريك، إذا ما حضر أحد بتحس إن الفرح مو كامل وإنك كنت تتمنى مشاركة اللحظة مع العائلة والاصدقاء. أما الجنازة فهي لحظة حزينة لكن تكون النهاية، وكل واحد يكون مشغول بأفكاره ومشاعره، يعني العزلة في حفل الزفاف تزيد شعور بالفشل.